Aminahy manokagny e, sisy gn'asa rasy fa e fanazanao anazy avao, manaraky an'izay raha ohatra ka hoe gn'asa sara za zany izy rehefa mahavita e besoin-nao izy, zany hoe rehefa mahavita e raha tadiavinao ka afaky entinao mba magnompo kely zash anao gn'ame fara vola defa sara izy zay gn'aminahy.